أنا نحب الماكله التونسيه البسيطه كيما المقرونه ولا الكسكسي ولا <hesitation> اللبلابي أكله سريعه و بنينه تتكون من الحمص والزيت <hesitation> و الخبز، في الصيف <hesitation> نحب نعمل كسكروت اللي فيه زيتون و طماطم ، تكون المهم أكله سريعه و لذيذه ياسر.